Uni xiko, uni xiko in, uni xiko uu, uni xiko uni, uni xiko kun, uni xiko u’om, uni xiko iñu, uni xiko uja, uni xiko una, uni xiko in, uni xiko uxi, uni xiko uxi in, uni xiko uxi uu, uni xiko uxi uni, uni xiko uxi kun, uni xiko xa’aun, uni xiko xa’aun in, uni xiko xa’aun uu, uni xiko xa’aun uni, uni xiko xa’aun kun.